Kolera zôny zen̈y mariky ny fahadiovan̈a izy io, de avy eo mariky ny <hesitation> fampisehoan̈a raha mahazo an̈ao in̈y karàha ôhatra an̈ao ngômangôma, man̈iman̈iny olo laha àby an̈y de kolera zôny ampiasan̈a ten̈a, matetika hita ren̈y kô fa man̈amia kadô olo an̈ao, atao mariky ny kadô.